Mahay magnagno randragna ratsiratsy hely za, izy tsy tegny professionnel be, avy akeo za lasiteo koa olo tia magnagno randra, isankerinandro za tsy maintsy miregnitry fogna randranagnahy, de olo manodidina agnahy ndraiky edy tsy tegny tia magnagno randrana za fogny tegna tià.